Kolontsaigna Russie zegny zare eh mbola somary fitondragna zegny mbola somary magnagno didy jadogna hely ke la agnao tsy magnaraka raha volagnin'ny fanjakagna, na agnao migadra na agnao vognogny, avy eh zare agny ndraiky mivavaka, fivavahagna tegna misy aminzare ao orthodoxe.